عالم خالي من الفقر، لأن الفقر أساس معاناة وايد ناس. الفقر أساس كل المشاكل اللي على الكرة الأرضية. لو حلينا الفقر، راح نحل بعد مشكلة التلوث. التلوث ممكن نلاقي لها حلول ونعالجها، لكن الفقر ما له حل.